אנא כנפצל נעיש פאלמרכבה אלפדאיא חית הדי פורסה נקטשף אלמג׳הול ונתערף עלא עוולאם ג׳דידה והדא כיישדני וכיהפזני נתעלם ונתת'ור, קלעה מומכן תכון זוינה ותאריחיה ולקין מהדודה פי אלמקום ואלזמאן.